Yee no wechara karam pat kelekuto chitu ngo poror kwa sapu torir ye poror ye yeteyi kudistopunei pat pich kwa sapu tomerika nyinye porory engu pat mpo yete mominye chii nyongorokunyi tomopororgengu hupchinenyi poror kamok ne aswanete torikyeno ku kulo pororyengu no ouch mokeweru nye kuyo le kugh pat aa olan rira tokurupu pororyengani akung anya ye kukuy rakugh anga ye kukuy mi kaw ye kukuyaghe mi kayini nyino nyorunyi pat kukuy kukoghsho, kudistabunenunyi, distopunoi pich tominyi. Ruwon mutenyi ruwon pat ingetungi lo pwuu ilenyi wechara kotokumine kiroryoni kekwoghsho kukuyu aswanu kek kekwogho kukuyu nya iwit irosata wolona iwitwit wolu le compound tongu terosanyi lo no alono kamne kukuyu aswanete tokukwonsho lenyu oi ata imitenyi ingutonyi pat lo misave kayetenyu tomekwoghsho kukuyu tokwoghsho pat kukuyu kukuyu lenyini lente olano mine kayete aswa nu kekwongsho kukuyu aswane ompne twit witanyi pat irusanyi pat wolu le kompauntonga pat irosanyi kyakiku lo mi lone alapu tokupoghsho kukugu mpo mpoachaye lingutonyi pat lo mi ukut ukut kung kweli nyo ombokukuy toma tosowa ala alamengwa alamengwa nyoporiwekwa kukuy to kekwoghsho ngutonyi pat lo kukuyay melokwaghshiyi kule akingutanyi lo torir kayate nguto karir kayay mpo sapopi amariryo nye pet ambone. To tori topurunyi simu topuropurunyi simu inyorunyi pat simunai lo kokupuru mpone imogensi nya nto kompone tokepurunyi itepanyi lono ooh kamone swanete nya pororyenyu topuruno simu ingutunyi pat lo karam kakaso monung nyo ndo kakasa ne ingutunyi pat lo karam kerosoi pororyengu kulekutech tosowungi simu poroyengu kopuru mara mbili lo koriryo kayini ingutanyi pat poror kweli pororyenyan nyetenyu pustenyi pororyenyanwo kule imopudtenanye imommye kugh nyole poror kweli sapapu poror ye torir onguton lo karam kuriroi poror amitenyi lume amitenyi ata iruwenyi inyetenyi pat lo puuh wechara se waros poropyenyan li karira ne akam ne pororyenyan swanete poyosoi ikwa sapapu tonyoranyi pororyengu riroi amitenyi poyosoi ompone alumenyii ngeta pat lo puk wechara airup ayiwenyi itiwu pororyengu lorio kam kamune aa poror terira swanu ku irironenyi ne kule nyai ingutunyi pat lo karir pororyenyaa kweli mpo kuyai ngo kuyai tokwaghsho kukui ingutu lo nenyu kekwoghsheo kukuyu swanu amento kwoghshiyi kukuyu poghet mpo kayete karam pat kerosoi lo kukudinechi kukudonyo lokwoghsheo ne ameto kwoghshiyi pet ngetenyi pat la puk wechara nyowanros lo kedistapuno kukuyi ompone kwa sapu nulokwoghshi kukuyu pet iwenyi wolona kikudistapanyi lakini kukuporunyi lo topeno shap mpokayu akarana kerosoi lo kukuyu kekwoghsheo kayu kekwoghsho mpone. Mpo ishara keporunyi lo topene shap ompo kau akushap ompo kila ompo kayetenyu atakatorir pororyengu ingutu pat lo mitenyi shap rupenyi pat kayini lo wup ne nya poror kamune owoi aai ingutunyi nya lo kanam ne pororye aswanete, tomanamiye pororye arir ooh tareito saya kulo koluman pororye karir lakini mento kaghanan karan pat kerosoi pororyengu lo no karira ne aketegha ne poror akesora lone kesore ne poror swanete takarir rikenyi pat poroiyengu wechara ainam itighonyi nai ilenju pat poror kamune owoi tokakasa pat mokeruptegho roro ryengu kungutu pat lo karam menomoi kegh tomoriryot kule nyorunenyi pat riroi kule poronyengu ompowolo chinyi low achinyi lekut. Chinyi lekut ompo pororyengu melokaram riroi pororyengu no akuchinyi lekut ompo olo mpone impo mitenyi tini akumi kuriroi poror amitenyi pat porogengu owo makaramoye nyona riroi chi akungut ye peshara lo gha kakut kaghayit kayata ompone tokuriroi ikaram pat kerosoi poroyangu wolu barir ompone akutokwoghsho kukui nyopor odeny kukwoghsho kukui amitenyi ruwoi mitengi ruwei ompone nya mi kechengoi tukutu no amitenyi ruwoi nya lo keporunyi lo topeno nyo karam ompomi kugh nyomi kayete swanete karam pat kerosoi kukuyetenyi pat lo kukui kweli melokwoghshinyi amelo ighone kukui. Kirosoi kukui klo kekwoghsheo kukuyu kayai akekwoghsheo kuyai mana katulu tanyu par ami kuru kurungi lo ngeta wi rosa kuyu mi par mitenyi pat tuke puranyeti torel tokwogho nona kiru tany par chemangonyanini paranini minyi tighoitighoi nyete asiyeh imominye kugh nyotighunyi le par amominye ata chemanganya netenyu tighunyi ame akukunyete tighnyi tukul monta nyete nyomisang ko mominye montanga nyomi sany tomekwogsho no iruponyi lo haah iwenyi rosa w wi rosa lo mine sany ini kekwoghsho kukudinechu aswanu iruponyi pat irosangi lo kedistapunanu kukuyu ikedistapunanu awo medistapunu nying mi ngetungi lo wi rosanu lo mine wolu mitan kwoghoi kwaghoi kweli amiku mikuporanyi lo mi kuyu wolu kwoghoi kwaghoi kweli amiku mikuporanyi lo mi kuyu wolu mi kuyai wolu ata poroyengu torir mitenyi ngut pat lo shap pororyenyan ngetu ngetu lawei ngunoi katighon ata to tokurshan akonga lo wena poror nyomo tighon ingutony lo kamne pororyenyan tuwun nyolenyu satun choleeye chu mominye chi nyokuru tomopororyengu wechara lo rupune wolu ata simune chete puro purunyi meashumun walaka lo owo ashumunah nyu aha mengutonyinye lo nenyu mi simunete nyu puropurunyi mengutonyinye lo mana tulyengu nyomi morunyi ompo ompo araka no nyono tighon lo mikugh nyomi mi pich poriot ooh mi kungororkunyi lo ngeta ngeta nyetana koyoni meruwoi kighayit wolu mi kesughsughunyi merosenyinye sa to mikengongorokunyiiminyi oshumunoi simun nama sikungu airos io nenyu mi kepurunenanu tatepa kegh tatepa nyinte lo nenyu kopuruno simun katuwit ana. Kamune kumwowunyi nyu ngale lo kapa lo ngala kolutu wolu ngala, kungur wolu ngala ikomuru wolu ngala karam kensoi ngalechetechu ata orumai karir kayete meruwoi lo aruwan mowetanye riranu owo karam kerosoi riranu lo karirane chichu teruponyu lo orupan kayni onguton lo karirane pororyenyan nyumi antakwang kwa sapu toruwonyi ye melongutonyi kugh nyontelenoi ingeteny osuyech waruny kipei korun warunya nyi ongut nyokedong ako lokongot kayate mominye pororyengu iwenyi iros kowu kayate ono ompo karam keriryot torir pororyengu iruponyi lo karirane poronyenyan nto ketegh lo nee kamune nyaporor kengutu lo karir porokyenyan mpo kuyai tokwoghsho kukui nyopo deng kukwoghsho kukui mitenyi pat ruwe mengato nyinye lo nenyu mi sany mana mi kisiepunyi nya mikepelchinunyi kot akwanyu chesustin chete po sahi chesustin mominye mapatianta nyomwoghoi lo mapatian awo mapatin melo karam kuchi chesuswon tokwogh kukui pat ruponyi pat pelchini ye kot ko tolumanyi kukui kwoghoi ilutunyi pat sang aitepanyi kegh lo nenyu kekwoghsho kukuyu amitenyi pat tongoi woni mikukwoghoi kukui itongenyi tini mi kukuyai lono oohkaram chichai mi kurupanu chichai ompone mpo michi kukipoi mongot tanyi (kurai tuyonoi kuyai kuyonoi kukuyai yonwi kukuyai irupenyi kukuyai toteno nyoponenenyi wolai kinyoruni kung ngyongorokunyi lo karam kukui ompo kau akukaram kukui chitanga nyongorokunyi mpaka sany meroslo no mopaghanye kukui. Chitanga nyoni nyopo kau akutetangaa kukudo ombone tokukwoghshiyi nyu omponetokegh kukui tokutopoisany tokukwoghshiyi ompowolo kukui kikigh kasinyi nyoni nyongetoi pich sae anga nyoni le kukudanga ko toruwonyi tya kungutu pat lo koru chichi tokwogh kungutu lo kichichu kekwoghsho man ompo kukuyetenyu takoyfug teke teke tokegh kukui luku kukui ompowolo tukuchini kyomekwa miwalaka chakochundo kungunoi kungorokuni kukuyini kukwoghshi kukui pat lo poghunukuyai kayu poghanu paponyan ipoghanun paponyan mpone mpowolo ku mpowole le tunyorukanu kukuyu ompo sapapu kukui ata torir kumne kukwoghsho kukuyai impunenyi sany nenyu kekwoghsho kukuyu chile nya wechara kerosa kuyu kekwoghsho kukuyu ngutonyi lo pororyenyengu nyoni mi ntokore ingetanyi pat la puu imwochunyi wechara nenyu keteghyeo kayu aswanete kekwoghsho kukudino lenyu, kekwoghsho nyoman kukudino amuna amitan pat syup ompo katanyan kungutu pat kweli ikungutu kukuyai lo mitenyi ata kokwoghshan akonga kule kakumne ngo ku ngetoi papanya lowel ata ata kusuwuyi le pewutyo tuch tetanguye mpo saii kuwut tetanguye ata konyi chii kughut tetangu akewut lone keghutone tanyinii aswanete nya anguanyi mewutoi pet mentowutoi pet mpone tokuwut swanete mi so kung nyo kikuponu tanyu lo lekut adui yii tanyi pat pole pole ange iros unyi lo no kewutone tatanyan. Ompone tokudonini imi kudonini kukwaghishiyi timitenyi ruwo ruwenyi lone nya mpowolo kedistapununyi ami kungorokunyi karam pat kerosoi ngale walaka, tokwogh kugh ompo kau nto kawak tany nto kawak sukryo ingutonyi pat lo mi kugh nyomi kayu aswanu mominye kugh nyomeporunye sain nyomi kayini tomepuronye sain kitongo nyopo kau mominye nyo lutunyi lo pup sany amominye kugh tokwoghsho kukui amelumanyinye mongutonye lo karam melo karam agwa tonyu nyoman karam pat tolumanyi kukui kukwoghsho ingutoronyi pat lo nenyini kekwoghshoe kukudirechai ompo kuyai ampo kuyai akekwoghsheo kuyai akaram kiki airechai pomoanu lo mi kugh yai par aya mominye lo mikugh nyo karung mulango lo mi chi nyomi kukenyan kukukudonyan nyongorokanu attorir pororyenyan orupan woni orupan woni owan ngarak pororyenyu kwa sapu nyine nyole lekuti lekut ngoa ni lekut nyoman lekut kapisa kwa sapu mominye chi anga nyolekut le pororyenyan mominye kwa sapu nyu tomopororungu nyongorokunyi no mominye chi nyongorokunyi towenyi nyoru ye pororyengu tomarir nye poror airiranyi nyu nya ngorokunyi kweli tomoteranyi nyite mominye kugh nyongoro kunyi kwa sapu pororyenyu nyongorokunyi itorir ye iruponyi toriranyi kurupu kwa sapu ngut lo pororyenyan nyura rupkwanu pet akurikanu kwa sapu toriran ye no amengun atorir owetan nyopo ne se koy irupanyi nyaruitongu nyokaram kelumoi poror torir ilenyi ompone karir pororyenyan aswanete ompone tarir poror kwa sapu ichini low ngo pich. Karam kerosoi pat kukudin tokwoghsho pat kukudineku lo wu wu tokwoghsho kukui pat irupenyi woni pat lawel kamne kukudenyan tokurip tokukwoghsho irupenyi woni airosoi pat pororyengu lo alano kamne kukuyu swanete nya tokukwoghsho lenyu, aiya kerosoi pat lenyoni kenguta pat lo kukuyu kwoghshiyi pat koporunyi lo pat wechara keripe kuyai iripe kuyu i kungu tanyi pat lo tokwoghsho kukuyai kutongoi wolai ingutunyi pat lo twaku chai katul nya ntonanyu kata swanete kuporunyi pat lo wechara irosoi pat irupenyi irosenyi pat kuyai lo kuyai nya kekwughsheo kauonyan akukuyu nyakekwoghsheo kidonyan karam pat kalumoi ngal wechara ata simune chetechu puru ooh puru sumunechetehu kweli mi walaka chomengut nye simun murge chupo chule achaye melongutocha simun melongutocha simunechetechu kapisa nyorunenyi simun ye lo purchini chii kepuru nome nomenyi simu nomenyi simu kweli momenyi simu aitepanyi kogh lo ata tepenyi kegh maswali chochang kuyu puru ye chi simu no ki kikigh lone tokapurchu kegh simu tokuchoi simunechu nya akuchi nyopurui mi kor anga puru ye simurete tokususanu nyopone imekar simu teroi ngolionto chii lo purunenyi ne simu aghonete lenyi akutuwun nyolenyu teroi pat lo wechara mi kugh nyomini nyomilo akemwowunyi lo mi lo tegha ngolionte makelum lo ghai ngoliontonu ntokelum lo ngoliontone nochara karam kelumoi ng’olionto chii. Kolo wetoi lone ime imerupchi ng’olion lo rup lo kownoi simu kotorunyi lone simu nya luma ngoliontochi lo mbone toka distapunanu chichu ogho idisto pununyi ompo mikemorunyi ompo kungorok kut nyole nyenyi nyokehgarakunyi to mikemorunyi ompo wolo ompo sukul nya ompo kuyai, tomerenyi totungonyi puki puki purunyi lo nyono rupteghheno chichai kimi chichai kikasa chichai lo atungonyi simu nyokgoro kunyi melo rupuno chii wa lou angu ngarakunyi lo we ngete nyowi sto chichai tu to nyonyi simu pat kepurunyi pat lo simu simungu nyongorokunyi pat akomonto nyolekut mponyo tukul koroi kegh ngo kukudonge tomokworigsho nye kukui ompo katangu melo mi skukuli chongrokunyi mominye mominye kugh nyongorokunyi ompo wolo tonungarakunyinye simingu kukudanga no nenyu ngorokunyi anga nya tokumanengu ne mongishenonyi tomomimye kugh nyongoroke mpo kukudongu tosuwinenyi kwoghshi kukudongu mpo kaini kukaramach kukaram kayini kwaghshiyi kukui nyorunenyi kukui nyopo kayna mekwoghshiyi nye imayighoi ne monomo nye no mope nyi ne nya karam kekhogh tolumanyi kugh pat mokuchoi mpo wolu le sany ingutorii pat lo henyu kekwogh kukui akunenyu kekwoghshoo kuyai kerosio pat lo kekwoghsho ne atu pororyengu torir irupuhenyi pat poronye kamune ake aai awoi irupchinyi pat pororyengu pat mwochu poroyeu pat kamune nya. Ka tokosepunechai mikir mikuriro lo nyono ngarako lo kopur keto o amitenyi pat ruwoy no ami mikusomoi msaada lo nyono ngarakanun inyono nyarakante lumoi lo riroi chii pororyengu merupenyi lona karir pororyenyan mpone ompo wolo tomengarakanye pororyengu mominye chi nyongorokunyi rupo pat wi rosa pororyenga lo kopur ket nya ndo kopeichu kot ingutonyi lo saii ye mengiti nye chii ngulechetu nya mengutnye chii sahii kwa sapu ye saii manan mi chii nyomi yum ngo tukuchi no kusuwechunyi nyogha karam pat kerosoi pat lo tukuku chongorokunyi pat kungat pororyengu lo karir pororyenyan mpone arupuna woni irupunyi pat lo wuyo ngaraka pororyengu karam pat kerosoi tokwogh ye kukui ngaraka pororyengu kara pat kerosoi tokwogh ye kukui ingeturenyi pat lenyini lo tulululu irup chinenyi woni mana mikechengoi tukuku ooh amitenyi tukoi puranyetingu ooh amominye chii nyongorokunyi ine manengu ne aah manengu ne nyu tomengetanyi lo kukudonya kengetanun kukudonyan ata choko tawokoi kulo kweli sayanai (kuwak) saa satunechai chura towak ye chokoyi saii ye lo towak ye chokoi kuwak ye chokoi tomitanyi ruwene nyu nya akiteyaranyi kasu nyini pone akasingu tomowak nye chokoyu lo tosuwirenyi lo kekwoghsho kukui kweli kekwoghsho, kukuyai saa sita wechara sa sita nyetenyi aai satine choni chokaramach kungut chi lo saanai nyakekwoghsho kukudonyan akominye satunechai atai, akomi satunechai wolai malo toponanyi lo irosenyi saa tanechi lo petoi ewo mominye. Karam tukuyonye kugh tochogh pat kugh iruponyi woni tochog kuyai woni kulekute kulekut nyi ngo tukuku chopo kiror akulekutech tukuku chopo kayini akaram kerosoi tukun cho lo kowo kayai wolai kochogh kuyai tochogh kugh la taw kayna iruponyi itepanyi asuyech lo ooh kochogh kayna kochogh kuyay kone nyakomi kayna nya kengutu lo komi pororyonyan nyokaram amiko pororyenyan nyo karam mmh.